Ny tao raiky amby ropolo sy roa arivo koa i e da tao ny <hesitation> filamina sy fahatokisategna ohatsy hoe filamina filamina apanahy filamina anaty tegna agny filamina tokatrano tegna ao filamina amy lafy piaigna aby aby